<hesitation> Mahakasiky irô karàny àby io, irô baka Endy <hesitation> raha <hesitation> azoko honon̈o raha nitranga tamin-drô tan̈y nazoko honon̈o ziô. Irô zen̈y anisany sivilizasô ndrô anisany fa ela parapôro ny sivilizasôn nolo jiàby zen̈y zen̈y ten̈a ny azoko honon̈o efa ela e fa ela. <hesitation>